بين فنان كوميدي وراقص مشهور ما احسش انه عندي خيار يعني بيناتهم اثنين مانيش مغرومة هاذيك اما اذا كان اضطريت وباش نختار تا يكون كوميدي ندخل الفرحة لقلوب العباد بالكي الناس لي مهمهم وغشهم في لحظة من اللحظات رقص يعمل في حاجة لي هو هو يستمتع بها في اللحظة ذيكا ما عندهاش ما يزيد ما يضيعش حتى لحد